ବ୍ରାଓବ୍ରା ଉଦିସା ଚେ ରାଯେ ଜତୁନା ଏଵର୍ରା ପଇ ପ୍ରଥୈହା। ଵିଶେଷ କ୍ରି ଗୋସୌନା ପ୍ରୀ ମାରାଧୋଗା କେ ଥାଈ ଭର। କ୍ଲୀଂଜର ଇଵମ୍ବ ସାଜୋନ ସଜ୍ଜା ସାଧନ ଵ୍ଯଵହାର। <hesitation> କ୍ରଂତୁ ଇଵବୀ ସୁଖିଲା ପଦ୍ଦୀ ରୌ। ନରସରାଵପେଟ କିଵା ପଇ ଉମାନ ଦୀ ପ୍ରାହା କ୍ରି।